Bueno shik este casi nguna soj por ejemplo pelot meawan guej pues ngonaran, pero leo shik mas este, jandiem narang oshik narang gasto por ejemplo natsoma, kej este sha vecin ñikush pues monguich, pues naj- najsojon este chikot narangan guchuj muy peat narangan este según shikoj pues kuaj mitiw, sha mam, sha tiet y pues lanarangan mikier shikot ana puej tiet oniel pue este lakow o tamarin, pues según shikon narangan este comida, anarangan tushmun peats pur de shikot y pues makiej guey pues shikon, satan makiej vecina makiej monguich, porque pues tiempo kam gume majleck parman mi jaw, at mod tiel televison pero pues lo que mas najñe pues, ajgue lo que shikon sarangan, altiel pues saj chiquien narang nanchoman tiet wush iet, narangan de cuadro y makiej ajguey shikon pues majawan najñe naj- naj chiquien jam pata ganar y ps agaj guej lo que shi saran.